Kwa mweru munge shiinda sokoni mara kaana. ngeenda ngeshlwaa hoo samaki. ngola hoo nyanya. ngolo kitungu. ngolo karoti. ngolo hoho. findo fyefye fiingi ngefukuliya ufoni ndenikwakwa. ngatumia besa nyingi nai ngatumia shilingi elfu ikumi na tano.